lok nyen anak anak nei kai deh hmung anak anak noi deh weik la'an nyen guli weik la'an nyen atau weik la'an nyen bol weik la'an nyen badminton aa bleu al lun pah weik la'an deh nyen ma nonoh nei

eei masa ek mwal ek weik la'an arok bi mak arok bi sapai ngan dan nok nan nok nan weik la'an ek ialah ntong umbei aa arok peikat weik hmun nah nok nan nok na weik la'an ek

Us am ek leh-leh anok mahnai nai, am ek nai minat si bintang-bintang filem deh, am leh deh nai......... am ek leh-leh anok mah nai nai.

mueng mueng be'eng nok aro' kerajaan sedia lem aweng amai nai um wei' mueng mueng deh, ceh mele' sapah si an ceh la'an ai

Lun'mral nok noi nai am deh lek' mat teknologi nok breu nai.

Lok kerja nok an amai aro pelabi ncet .contoh kerja nok melibatkan nok an amai kira-kira nonoh dut, kai si ai salak arai aro yah

Ai suel tam nok lemale' nok le' cinema lem parap nei?

Ek nai nah pilot alut wan tana' ai, siing-siing sipah ek am wet alud nah, mai lem sabah, mai lem tana kuching, Bintulu, mai long malong

Lang lang Wei laan.kai Si anok breu on amai belajar.supaya arok amai mlun Si lun nok breu

Aa lem siu hnai ena aa din aa mendung bireu aa nonoh dut lah, am siu weik, siu ndin dan bireu

Aa.. mau lok cara papeh lak aa.. mabet ce’ik le’pet sul nei. Aa.. Weik yeh mabet aa.. pu’uk kah, mabet kep deh ngai kah, mabet bul deh ngai kah. Lok cara nok parep lak on lah

sul nok lem alek lem rang amei misi maeu deh wan anak

um Bintang film um nok nan um nan ek mawa yah nah, macam salah satu nya macam P.Ramlie, um macam Seloma. um Nah bintang filem dong nan arai mawa ai lah.

Nlek, am eek lek am eek lek anok ma nnai nai, abin am arai belajar belajar anok mak nah ngan lun dei nah arai am lek

Deu nok pi aro ek mbeu yah nah kokdut padi, kokdut serai, kokdut wei jiu, kokdut wei salah, peuu , lok naan-naan sayur aro ek mbeu, pi neek panai deh nen arai pah.

Nle' nan tah hran we'. Miton deh anak ma' nnoi nah chiem, am eek le' nah. Abei am arai ee le' anok ma' nonoh ai pah.

Maa killnleh nan tah hran we ayeu nah am we, ayeu nah am nan, arai si am le nai

lok lok na'an cuti yang ek weik la'an aa contoh weik yeh mei yeh aa mei lok lem kampung mei yeu' lem pei nonoh dut kerana aa aa natural pei yah pah ataupun weik pei ai hnep pei pei tam nei pah dei ek weik la'an nyen dut masa cuti nonoh memang arai lak mei lok lem kampung arai lah

Ui nok plabi eu menekan ai, kap blanja man arai abin lun noi nei, sin nai nok ta'eu ta'eu on lun kap, am arai wan sin am nah arai parap man, am nah arai parap mluen pah, nonoh.

amei muun aaa amei muun dagang lem aweng amei mei sekolah lakton amei wan kerja amei arok dagang dong aweng amei ngan masiu barang.

nyein duak duak arai memang seronok lah memang memang ramai nyein hlong am ayo am ayo tah yah wei', bosan dan boring kai arai nyein hlong ai

Kan nan keja ceh nok wan masalah aro' kerja lem perintah

pasal bajet lem hma' lem mung mung tak ma' lun memang lun pi aa arok bajet lem tak ma' deh aa net net bung ma karna aa sebab deh mesti lak arok nonoh dei teh deh parap lak lek aa non sik aa anok on deh sik taeu ai

Sungneu lem negara amai lue' sungneu sungneu nok on luen mral arai madei' aa masa arai ciek lue' sungneu sungneu nok on deh madei' na'rai kan masa arai ciek nah luen mral arai madei' alam.

tei erau non nah hran erau ka erau am lek hmeu ma nei nai kan pi dut dei non spelling deh nei weh dei neh ek et et lek jawab deh nai

mueng lun mbral lem siu hnai memang deh rasa rah yatt ho, wei laan deh contoh nal anak deh aa..aa.. wei lek skolah, wei lek arok anok mueng mueng, aa wei lek mlun lah wei lek dut arok lun deh hlong, kap sin kap ligit, wei lek skola, nah rah yatt arai nal anak arai nonoh dut

Uut teh am arai nah nyien nyien anok maq nah reem, adi’ am eek nai nyien nyien anok maq nah nyien pakau nah nguon tah arai lam lem masa arai adiek alam, am tah arai taeu taru nyien yeh pah

lok na'an na'an um um arang ngan sape masa kai lun tap sape um lok na'an na'an arang an an an aan arai arok aan arai arok la lem tradisi tam

Telepon bimbit ek am parab terima ngan layan am wei dong lem kampong

Pi nah ceh sanah hnai nai ngan eek ena hran wey.

Ipup nan ek ndong noi, aaa yah aa belsem apal apal yah, aa yah selalu endin lem dei' siu' nai.

Mabel ek aweng nok pelseu lepat lem negala ek ianah supaya negala ek terus alak negala ek alak nok aaa wei' lah' alak aa nok wei' nonoh dut.

Non yah enceh, am ngerti, am ek leh' nai.

Padei nok an ek madei nah toyang ngan lun ngan ek, ek madei deh laeu brul dei wei-wei, nga maet am mai laot. Ah padei ek ndeh

Mau. Lok anok nok breu. La nan arai BELAJAR, lok naan anok ma’ breu la nan arai belajar, Kai arai prap BELAJAR, Berusaha nah, belajar

Lo’o’ anok am wei dong lem aweng amai wai , am nan maju abien lo’o luen miskin luen am le’ aroq kerja maq parap aroq amai mai pahaat ngan

Pii noknai ena dei hran wae, pi nah nai...

Ek weik la'an dong luar mak kerna ek lak arok era

Padei sik weik laan eek dong sekola, eek weik laan nyel padei nok weik ngan weik sawai.

Alam puun-puun aa sul aro' dagang deh aro' pen, aro' yut, aro' inau, aro' in, aro' ajip, aaa an deh masiulah, nah puun-puun deh aro' dagang alam lah

Pii cem neh soal hnai ne ek Ina. Am tosah soal nai breu.

am nan erau dong lem aweng amei lem pa lak nai jadi lun pun am dong ngai

Lem hnau eek al nah ya'nah al lah al. Al taok al hnan UM mau al taok al hnan.

ei tei tei tv nai eii berita panet aa siu panet eii pukul la'alau nah nok la'an arai berita berita lem tv nah nok la'an ek ai hrem

Aa nan aa kelajaan mrai aa si peltolongan ngan aa amai nok am wan ligit ai, am wan belanjah ai.

Lun nok ngan eek lem sekola, deh p mral lem aweng deh hlong.

Pi ceh miton hnai nai neek ena hran wea.am tosah ek emeu breu

mau kai eek wan si anok ma breu ai on blajal ho, contoh ai eek maenam barang nah kan, eek wei laan laan aro yah, wei laan blajal yah, jadi memang eek aro' yah lah, hnung hnung ndeh eek arok yeh hnung eekk wei laan lak arok yah, eek mbrai sawai eek arok yah pah

Duh nai pun pi teh' ena dei, am tosah eek jawab yeh breu

Langoi nai arai aa langoi nah. Kai arai lem ciek alam memang arai dong lem pei'. Masa arai ciek arai si' lun nok wei' le' langoi lah aa

Ee program radio nah, jarang pi' eek nnyel nah nnoi am eek le' sapah wei la'an radio Kayan nah an eek nyel rem.

Ee et le' eek madei hnai nai, am eek mengerti, ee sanah ceh nai, am eek mengerti pertanyaan nai.

kai ek rah ek lak menjadi sik lem lun nok weik lek aa sik lem lun nok aa nok beguna aa wan negala ek